Po, asht e rëndësishme sepse universiteti ofron një arsimim të thelluar edhe të specializuar që mund të hap shumë mundësi për karrierë. Gjithashtu, asht një vend ku të rinjtë mund të zhvillojnë mendimin kritik edhe